﻿Tinkwetegeriize, nyowe nimbaanza nimuramukya, omugurusi wasiiba ota, yes ija oyikarre hanu, nyowe nkyaine amaani, iwe osobola kwiikaarra, nyowe njya <hesitation> kufuna entebe mumaiso obu ndaaba <hesitation> nfunire omuntu weena araaba ayimukire ninjya kwiikaarra baitu ninjya kumuleka nayikarra, nimuramukya, then nimugamba osobola kwiikarra, amaani nyowe nkyaine maingi.